Éni umugoré jisoho, aw bémundum utaas ésoho yayu jaraam éséét, isupéén maal ma susup nuŋar éséfuno nutaas yo jaraam éséét, nutiyo jaraam éhay, kindi nubaaj bubébéén, nuŋa bubébéén babu ukan to miin ukook éém.